मका संगीताची आवड आसं पण चारशें मका भारताच्या संगीताचे वस्तूंचा ज्ञान आसं पण पर्कशन इन्स्ट्रूमेंट्स अस्तात तेंच्या बद्दल थोडात खबर आसं जशें की ड्रम्स, झायलोफोन आनी ट्रायंगल। ड्रम्स अस्तात ते हाली खूब श्यां पिक्चरांनी उपयोगाक येतात पण पैली झायलोफोन आम्ही फक्त ए, बी, सी... झेड वया झायलोफोन येतूनाच वोकहौ असलौं पण आता तेचेर थोडा थोडा कल्पाक लागला। आनी ट्रायंगल अस्तं तो सुधा एक वाजवपात वापरतात पण येह भैयल्या देश्यांचे वस्तु मानू अमका येनची चाद खबर नासतां।